Kaman to kuma to, ance caca ma babane tumka dike ca ma ance na dibai me tatan suku, to amma "dumune-dumune" ance mu idata cece. Amma ance saboka kuti ance le ayam dik dai manufa tum dai karu wutumne. To amma caca ma datta ku ma kare kare cata macawam ance lemma ance ka kai bai, kaɗafka suma kala kabai amma ance caca ma cawan kam ai ance dik ka kamata dagu ka ma cawan saboka kuti ance koda lewema ancama. Lewetum kala caca bai, kaɗefe suma na kalai bai lauke eka tamma donni aka kutine anca kana duniyay gabaki waɗi sai kane Ngaɓam kaletambai, Ngabam kaleka tambai, wadi meyi damtaka a domtumu, to amma kamatukau ance lewe-lewi kaɗafemii cacaye kalika kumani sosai yadda mbandi cacayi na yani amfani zuwa don to amma anca sai kawai lewi ka dafkani ma nake giddi. ka ekami haline ba katime kani caca ma yawa abai saboka kuti ance lauke menti mem mandi, saye ku ko mendo ko mizi ko lewi ko nga mai wa lauke menti mem madi dai damu mbasa dafa na yanika amfani zuwa don, amma kawai sai kane kawai amin mune gidi kar ta mardo ka nga mandi da muka ka nzafaye bai lauke nata ma danni kuma ai aye tuna don bai mu maya kai ta mute, donne tameda a giddi wane bai, ko kuma a giddi kwar ta wane bai, amma ance shikenan ummuka ta ba tuma giddi, Nzaka abo keke kanabi, kuma ai kamata kama nga ye amfani ka caca-caca ɓibai to saboka kuti anca in bandi dai na ɗafku mem mba kara ka kai cacayi, to lewi waike ye tunani akata membendi sa markata a donni, bakka dafetuka cacaye kai amfani ka kaf nan kai dafeti ka cacama ka ye amma fani ka kai, amma do kuti bai yeh, men timafa yawabai saba ka kuti lauke ya amfani ka caca mendi babi ɗafeni, ko kuma mendi Nankan ɗatetiku kaye amfani kaksi kadawa albarka. imma kada kutibai, dika kawai a yar nan jakau jakau, jakau ka amr dika kaye nufi mi mbendi da wadi kamem mandi na nafara kadika bai kata madanka kawai ambita gasakiya, yawabai cata ɓiba lauke caki yali buimusi don aye daru ma ya wabai, ɗahu darma yawau mendi iyeyeti kau na yatika albarka, sai albarka dafike ammaka dadi ko kar watika bai iyaye, tikau dafentin ka caca ma katika yayiki, gid bew ta zanja karuwa tikabai ka dafa caca ma bakkau ko Nnankau, amɓifa albarkabai amma ka kale kaka caca ma iyaye tikage koma nankau koma bakkau wallahi ko a gabe tai cakau kama tukama dagu lauke ma nina ke ka mate ma akau, amma kada kuti bai, katitau kawai katikau ka yarnau jakkam dayuka saku akati kau yayi kir karuwatika bai, to ambifa karuwabai saboka kuti ɗafoma damu mandi ma ƙara, koda zuwa gaba raitinna dibai, kadafukaye na yatikau ya wo, amma dikau kayarata cacabai ko waɗi cacatika, ikaya cacatakau kusan nmbad ɓam dagu, bitaɓam dagu, to ambi ai yawabai. Lauke cikaka yali mulmusima kadama kace dafe baima caca ma yawa ba agi ndagema, ndala kayi cacama yawo mendi na yabake kuma na iletu kau albarka akai, amma kada kati bai dikadai ka kale ka caca ma ngabai kawai ka yekata ma donkau kawai, karuwati bai sai kaye bai ka mem ma di dai dai bai ya gindage, to wallahi kaga ya gajid to amma ka dafuka iyaye ti kaye wallahi ko busun ne kana kani kamai dagu, amma kada kutibai ka ruwaitika bai bare yaya bare maiko, karuwasukabai agi ndage, saboka kuti yana tunani mu dafi daru mbandi na fadamune koda ka dika abi waɗi, in dai ka dafe ka ndaru maya waye wallahi ko wa ka dau ka kama men wadi, amma ditau ka kale caca ma ngabai sai ka iyata ka ma dan kau kawai kar wati ku bai ka shaurareka ngabai a'ah kwabatikau na ina yawatai dafi caca ma mai wa madonku me mbandi dafetikaye kakasati kumo kakali kaye amfani ka kai to dai-dai ne, anca nidimu dai aite dai mu aswun <hesitation> amintin madimin yab takau amma muyaka amfani ka albarka ma caca ma iayayatun ma cawan.